Fomba fafantarako kivà rehefa miraiki <hesitation> po amin'ny tompony a de vao maita ny tompony izy de falifaly misaotisaoty mandindihy de mileladelaka ny tompony sady mihoaoa sady ra ôhatra misy raha anina ny tanany tompony de to de de misaotisaoty izy mandeha mangataky hanina ôhatra mofo na akondro masaka.